Ohatra izy ake io antegna magnagno magnagno desera regny igny ata salade de fruit, ze fruit tiantegna ho agnaovana azy aveke koa fa le mahandro kabaka regny igny ndraika atao legioma mifangaro maromaro koa, aveke koa fa le kôfa kôfa magnagno lasary regny igny ndraiky maromaro fruit azo atao lasary, ôhatra afangaro, lasary atao mifangaro maromaro ôhatra hoe karaoty miaraka amin'ny poivron miaraka amin'ny miaraka amy manga magnandregny.